जस्ने इअ भात खाए खुनिय हसइ न इअ ओकरमा मोर इअ सलाद डौल लगलही नाही इअ पकौणा से पकाउणा हसइ कथकथ हसइ भन्दा पनि मोर इअ सलदवा दौल लगलही नाही । सलदवा कस्नुक हसइ तोर खिरा हसइ गहाइली देउकही मुरइ हसइ गहाइली । हसे देउकही तोर एबे उअ गाजर सबह गहाइली रहसाइ । उहे सबह देउनकही हरियर हरियर चिज सबह गहाइली हसइ । उ चाही डौल हलही नाही खाएके । अ उअ तोर पकोणवा सबह तेल्सार सबह हसइ कथकथी मर मसाला मिझराइली हसइ एक त खाएके फेरी हैने पचसाइ । अ उअ खैनु भन्दा त बरु हरियर चिज सबह खैले नै डौल हसइनत । देउकही इअ हमार इअ भर्खे बारीयसे यानके हसहु धोधाके कातके हमरा एपनही निझले हसहुनत बनोले हसहु । उ चाही सवाद फेरी हसइ नाही । हमार सरिरवका लागी फाइद फेरी हसइ अ बारीयार फेरी बनोसिय हमराके । अ उअ तुइ पकोणा सबह खेबही त कस्नुक हसइ तेलामा हसइ फ्राइ कराइली । कतहर न कतहर जुग कसनुक मसला सबह गहाइल हसइ । उ सबह खैले चाही हैने डौल हलही नाही । उहेसे मोर इअ भतवका साङे खाए खुनिया मोर इ सलादे डौल लगलही ।